Oli babé étantang naŋ ubil éték yo, aw béŋorul buto guboŋi, nulééb yoto nutéék, nuŋaar gañéén nutéék, nuŋorul fugool nubénéén. Naŋ aan ajaam ho bémi étantang érogé éém oli babé méé najikaan, aw béŋaar gañééni nutéék nubénéénto fugool, anusaan ajamé namiir babé étantang érogulo éém